ଵେଵସାଯ ଜୋ ଥା ହୈ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ହୈ ଥା, ଜିନ୍ଟୁ କୀ କପଡା ବେଚନା, କପଡା ଦୁକାନ ହୀ ଗଲା, ବରତନ ଦୁକାନ ହୀ ଗଲା, ଯେ ସବ ଅଚ୍ଛୀ ଏକ ବଡା ଵେଵସାଯ ହୈ କେ, ଜିନ୍ଟୁ କୀ ମଲ ହୀ ଗଲା, ଯେ ସବ ଵେଵସାଯ ରହା ସେ, ଔର ଜିନ୍ଟୁ କୀ ପ୍ରାଇଵେଟ ହସ୍ପିଟଲ, ପ୍ରାଇଵେଟ ଆଫିସ, ଜିନ୍ଟୁ କୀ ଜୋ ଭୀ କାମା ହୋ ଚୀ ତୁମ୍ହାର ଧୈସା ଦେଖେ, ଯେ ସବ ଵେଵସାଯ ରହା ସେ, <hesitation> ତକନୀକୀ ଵେଵସାଯ, ମନୁରଂଜନ ଵେଵସାଯ, ଜିନ୍ଟେ ମନୁରଂଜନ କରଵାଲେ, ଆଵାଂକର୍ଟୂ, ଏଂଟ୍ରୀ ଫୀସ ଲିଯାନ, ମନୁରଂଜନ କରଵାଲେ, ଯେ ସବ ଵେଵସାଯ ଥା।